<hesitation> Folo roa arivo roapolo telo àby ndraiky, izy io zen̈y mana- atsiarôvako izy io zen̈y ten̈a nialako tamy faritry raiky ten̈a tiako oe, nialako tan̈y avy eo atsiarôvako kà raha jiàby karàha tsy nampin̈o zen̈y nihatra taminakà.